ध्वाडा आमतौर पर गधों से बडा हूंदा। धवाडों कू कंदूड लंबा और पतला हूंदा जबकि गधों क कदूड छुटा और मुवाटा हूंदन। धवाडों सींग नी हूदन जबकि गधों सींग हूदन। ध्वाडा बहुत तेज और फुर्तीला हूंदन वखि गधा शांत हूंदन ध्वाडा यातायात ऊंक काम मा लांदा वखि गधों से हम सामान बुकदा छां।